Au tanobara ta ḡana bana iaḡo be gabuta ḡana bana iaḡo, faraimisiai bana raḡe ba? Boutiai bana rage ba? Be tanobara ta ḡana bana iaḡo be au maḡuri namona ta bara ḡoitaḡoa. Mainai again vetauvetauni akafu vetauvetauni au atanu vitovitoni. Kara namori tari bara ḡaniri o farefare o kara namori tari kika bara ḡoitaḡo be ḡegu maḡuri ḡegu tuḡamaḡi bene roroḡoto ḡana nai au ḡegu- ḡegu boḡeboḡe ḡegu vemami tu maiḡesina be mo tu mo farefare moḡeri maiḡeri atuḡamaḡirini faraimisiai bana raḡe o bouti baregoriai bana raḡe, aiḡesina bavetoreni aiḡesina baḡanini, bamaḡurini, batanuni senaḡina ḡita initoma buka na ikiraḡiani, guba na barovoni, daḡarubara na baiaḡoni, tanobara na baiaḡoni senaḡina <noise> baḡenoḡoini, au tu gabugu gabuguai mo batanuni. Moḡesina naima roḡo ini a maḡuritaḡoni nai auḡegu boḡeboḡe au ḡegu vemami tu mainai kekei kara aḡoi- aḡoitaḡoni o kara aḡanini, kara ḡe- atanu iaḡini amaḡuri- iaḡini aḡareva iaḡini moḡeri kika moḡeri mabarari tu au tauḡeguna kekei moḡesina atuḡamaḡirini, nai dagara baregona tu ḡita na ini tamaḡuri- iaḡirini kika tauḡani kika vevaḡakava rekeriai kika moḡeri ta tuḡamaḡirini tara bara iaḡo be dabuḡa namori tari bara ḡoitaḡo O farefare namori tari ḡegu genagena o fou dagarari kika ḡegu vamoka ḡauveiri kika dagara namori namori variḡuri variḡuri tari bara ḡabi be namo senaḡina mo baiaḡo mo tanobara ta ḡana- ḡana baiaḡo monana vau baḡenoḡoini nai tu initoma atanuni tu tarimarima mabarana tu au asi ḡiḡitakarakaraguni tarimarima mabarana a- au asi ḡiuraviniguni mo taim mo gabu ḡana baiaḡoni au baḡenoḡoini tarimarima ribari ini taveini kavana o maitu beavanaḡi moḡana beiaḡo be monai etanuni laḡani toi ba vasi beatanu be maitu asi beḡere o. Mai tu mabarana begwa gogoa. fene moni mabarana beḡwa- gogoa be maitu ḡia tu ma tarima ta bena boḡitaiani nuḡariai tu ḡoi tarimarima mabarana ḡena boḡeboḡe tu ḡoi ḡemuai moḡo be ḡoi ḡemu imidiet famili ḡemu doḡoro na ma ḡoi- ḡoi tu asi beḡe- uranimuni korana ḡera boḡeboḡe tarimarima mabarana na tu ḡoi mo beḡeḡita- karakaramuni dei bovini keia o dei bavini keia moḡerina tuḡamaḡi ḡerakavani maḡuri ḡerakavani dei moa uraviniani dei moa aḡitaḡauani benamo monana kika tuḡamaḡi asi ḡenamoni benamo tari ḡikirani ia mai tu asi ḡena asi ḡana taiminai tu ḡita tu etore guine guineratoḡoi be mai toma beiaḡo moanai beatanu bema vanaḡi nuḡanai tu begwa gogogo nuḡanai tu ḡita tu beḡabira iomonai betorera. Naima auḡegu boḡeboḡe nuḡanai tu Maitoma ḡita ḡera maḡuri nuḡanai mai tanobarai ḡatanuni. initoma tu ḡatanuni tu nomol bena buḡitaiani ḡai tu asi ḡema inai o asi ḡema enemi. Tarimarima na kika mabarari ḡai tu giuravinimani engol eni enigol nuḡanai vanuḡanai kominiti lubu vanuganai ḡagarevagarevani kika ḡiura vinimani. Bena ḡoi mo tanobara ta ḡana ma noiaḡo otoni maia be ḡoi mo- mo tanobara ta ḡeri maḡuri ma no ma ḡwavanaḡia ḡoi ḡemu veiḡa ḡoi ḡemu maḡuri tu ma bevekefo ḡoi tu ma ḡoi vetoḡamu tu bi- ilau, ia! Mai guinenai etanutoḡoi tu ḡena maḡuri tu ilau mai dagara kika tarimanai beiaḡo bisness tarimanai beiaḡo foketana bevaḡa vonu fokafokari benamo bisines tarimanai beiaḡo nuḡanai tu mai tarima tu vetoḡana ḡitaḡitana marevana tu berakava. Benamo mai taim nuḡanai auḡegu boḡeboḡe nuḡanai maki <hesitation> oba! Tavita lekeriai tu namo tavita kekei namo senagi ḡena rakava lekenai ma bita ḡitaiani tu ḡita asi ribara mo namo oveini tu ḡoina asi uribaiani gabunana monana mo lakava ḡoi be bemavaḡa- goi bevaḡa keromuni o au bevaḡa- keroguni korana mai toma tarimarima taboḡeboḡeni nuḡanai ḡia tu mai tarima <> nomol tarimari o mai kevekeve buibui o mai asi ḡeri asi ḡari tarimari tu ḡitana gabu nuḡanai buḡitaiani tu komiti nuḡanai ḡita na tu asi taiavirini nai ḡita mai toma taḡitaiani ḡita tarimari mabarana tu ma ḡena ma ḡana ma ḡena motuka tarimari O mo bukiraḡia, faraimisiai be- beiaḡo be beiaḡo monai beatanu laḡani vira moanai beatanu senaḡina auḡegu boḡeboḡe nuḡanai oba! Bita vini ilaila. Mainai tatanuni ilaila falaimis ta o bana iaḡo mo tanobarai tai bana tanu atoni maki maiḡa atanuni kavana monai batanuni ba? Nai <noise> auḡegu boḡeboḡe ḡegu vemami kika tu moḡesina kamasi tatanuni kamasi tamaḡurini ainai a maḡurito ainai kekei lalagu iriḡoto ainai abaregoto bena au tu moḡesina kika ḡegu maḡuri ḡarori mabarari nuḡariai tu au tu moḡesina kekei mo bana tanu atoni mai vanaḡi- vanaḡi ḡegu tauḡegu ḡegu tuḡamaḡi maki tauḡeguna ḡegu avaḡa- foforirini. Boḡi nuḡariai kika avariḡisini ḡegu nomol tanu taḡoriai kika maiḡeri kika akiraḡirini korana au mainana naraka veḡita mo gabu ḡana naiaḡon tu atoni tu mai atanuni kavana batanuni ba? Ba- ba moḡa maḡurina tu ma- ma ta maia.